Hooo aiseme <hesitation> hadolumena uhata paide uweun'i nam nuwele ma ane anea mahonu duwe nuelekeho mahono sinoli. Sinoli ike <hesitation> duwe nuele akuse na <hesitation> matai matana nuene dawese mau pase, mahiae matekae dawese ma kaitia sinese sipauweka ahanusi kukule hake'e naa akuse <hesitation> dawese ahinewai tasude sahaide dawese <hesitation> ahine'e liki dawese nuele ma saikeda duwelw keda dawese hameae. Nuede wai itahe waate ke ike mani yaehe ke nama mahono saeke ane anea tei piale asuk akuse ma mahono <hesitation> tepia le'e <hesitation> tanan nuele au <hesitation> sia ahiyae dawese tika ateka'e dawese hude <hesitation> kkukulemoi akukule moi budesi pasimesi anu te'i. Dawese si hinie duwe sihono wa atana wali dawese si lomie dawesesi hine duwe walina si humue wai halade wai saka etede ude dawese si nohuume wai si <hesitation> wadade ke, nase gude bai pai aku ane hama ame ake aku ketu lua detelu. Dawese mudemue <hesitation> ehho'o paiya aane'e iyele, menama <hesitation> amean'a dewali hela'eho akumo'i <hesitation> ehomoi eike maane aneake duake'e ma hamea duwe sakaita duwe duwele duwe hala duwenuele le duwe sakai ta.